Makanan ya kadang kita kudu milih-milih emang. Apalagi kan kita punya penyakit maag ya, tapi kalau kata yang gue denger mah ya, dokter bilang makan aja yang yang ada, namanye punya penyakit maag yang penting tuh perut keisi biar kata dikit, terus pantangannya ada kagak dok, ya gue sih bukan nanya sama dokter sebenarnya ama ama orang juga dia belaga jadi dokter kali ya, udah makan aja yang penting cemilin perut yang penting perut kudu keisi kalau bicara pantang mah kagak ada, cuman memang agak aneh di perut kita kita kan memang udah kagak ngopi ya, udah kagak apa namanya yang kapein kapein gitu lah udah cuma kita ngeteh masih kita ngeteh masih ngopi kagak, cuma yang aye bingung ya orang bilang punya penyakit maag ngopi nggak lah gimana cuman diperut aye tuh kalau ketemu kopi asam lambung naik maag kambuh tu kudu kudu langsung diisi makanan tuh, cuman memang kemarin kemarin coba ngobrol tuh sama ma dokter ya sharing gitu ya kita ngobrol ngobrol bae di tempat dokter, bu ah dok ini gimane ye punya penyakit maag ini, ya udah kalau itu mah kata dia mah makanin coklat ya. Cuman aneh juga ya coklat ntar gua diabet, lagian kebanyakan makan coklat kate buat itu kalau misal lagi lapar banget terus belum bisa makan ya udah ganyemin coklat, cuman kendalanye kalau kita makanan manis kita suka beser mondar mandir mondar mandir kamar mandi, kebanyakan makan kita salah kurang makan kita salah jadi serba salah ya makanan sih kalau dibilang yang bagus buat kita mah ya. Makanan sih kalau dibilang yang bagus buat kita mah ya yang penting kita makan nasinya ada, sayur sih saban hari kita beli kebetulan memang kita kudu kudu ada sayur kalau di rumah segala macem sayur ada sop, ada sayur bayam, kadang kita beli sayur ya tadi lodeh, kadang kita juga beli sayur sawi, sawi jagung, tuh udah paling enak kan memang kalau kata orang mah udah makan makanan sehat aje ya tempe sih saban hari kita beli ya, namanya katanya orang bilang mah makanan berprotein tinggi ya kita kasih tempe yang murah juga kan namanya tempe tahu, aduh kita kita makan makanan kayak gitu-gitu aja deh udah pada sehat cuman memang kita saban hari kita juga beli makanan ayam namanya buat bocah ya, kata orang mah empat sehat lima sempurna ya udahlah kita paksa cuma sempurna cuma emang kagak sempurna banget, namanye kudu susu nah susu kadang susu kita beliin dah ya cuman memang susunya susu uht buat mereka bawa juga. Biar bagus soalnye kenape kalau kita makan telat itu die kita masalahnye kalau dibilang kita suruh pilih-pilih makanan oh repot, kita bukannya kita malas kenyang ya bukan kita malah sembuh lha udahlah makan apaan aje dimakan, enggak usah pakai milih-milih ya mending tuh makanan masuk ke perut lu itu kenyang aje perut lu pokoknye udeh alhamdulillah sih, kita kalau ketemu makanan apa aje nggak nggak ngak ada pantangan ya yang penting kita makan, jadi kalau kata orang sehat mah makan ini sehat makan itu sehat, ah kagak juga ah itu mah yang penting kita makan aja namanya perut lapar ya, ya udah kita makan aja yang ada sayuran segala macem tapi saban saban hari tapi memang pantang kok perut ya kalau lagi kayak begini nggak bisa, padahal pengen banget pa kita lihat orang ngo ape nongkrong minum kopi sambil ngerokok terus makan gorengan lah et gorengan kita udah kagak kita makan kali ya sekarang mah, ya karena memang kemarin kan sempet ini ape cek kesehatan <noise> kita cek lab kebetulan dari kantor ada ada <hesitation> mcu, medical check up kata orang sono bilang ya udah. Eh bener aja kolesterol kita tinggi ampe dua ratus lebih et bener-bener dah dah dah dah, kata bini dietlu kudu diet, ya emang ye iye pengen gitu diet mah namanya. Sehat ye, terus gimane makan katanye kata kata bini sih udeh saban pagi gua rebusin telor telor ape telor bulat deh lo, di telor rebus beli di saban pagi dua biji makan, et dah memang kita bukannya bandel ya lah telur sih saban kita beli ya, kalau habis mah ya kita setokin sekilo sekilo namanya buat bocah juga kadang kalau buat makan kita coba jajalin dah tu saban hari tu dah jalan tuh seminggu lah kurang lebih dibikinin telur rebus, nah cuman tetep aja ya kemarinya ya namanya die die sibuk ape habis lahiran kali ya nggak kepegang tu ya, suruh kita yang ape namenye rebusin tuh telor kagak kepegang, udahlah kita mpe rumah ape mpe kantor berangkat aje lah sarapan ampe kantor apaan mie ayam mie ayam lagi kita makan saban hari, dah bodo amat dah kalau pagi kudu kena makanan yang penting perut keisi, kalau bicara sehat kagak kita hajar bae dah yang penting perut gua kenyang maag gua kagak kambuh, kepala gua kagak pusing udah sehat insyaallah, emang kalau bicara mau diet nih kita coba mau dietin deh. Kemarin sempat olahraga jadi <hesitation> gua <hesitation> ape namenye ngankat barbel, kita ru kita rutinin tuh saban pagi hasbis sholat subuh ah mau mau diet nih, kan kalau kata kita cari-cari di youtube mah ya <hesitation> pola makannya kudu diatur sama <hesitation> olahraga konsisten, ya udah kita coba dijalanin tuh. Ada kali sebulan sebulan kurang lah ya kita angkat barbel tuh saban subuh habis salat subuh kita angkat barbel dah tu sejam, udah kita angkat barbel sejam, cuman namanya gimana ya perut perut kudu kudu diisi ya harusnya mah kan kalau kata yang di youtube makan inian ape pakai jam diatur, kalau pagi makan terus <hesitation> terus makan lagi nanti empat jam setelahnye kalau kata dia mah gitu ya kalau nggak salah. Udah dah tu et kita boro-boro nahan mpat jem laper ya perut udah udah gemeteran bae mana kita kerja kudu pake tenaga kan ya. Eh kita ganyemin yang ada padahal mah dilarang tuh kayak cemilan-cemilan gitu kalau bisa dah makan ntar ketemu lagi jam berape gitu ade itungannye. Aduh kagak kepake deh kita deh padahal waktu tu sempat jadi dari kantor ada program buat karyawannya tu suruh diet, lah kita dikasihin itu apa resepnya dikasih ama dokter nih makanan-makanan yang kudu dimakan kebetulan kita <hesitation> kelebihan berat badan juga kan berat kita lapan puluh suruh turunin dah tuh idealnya lima puluh sampai nem puluh jadi cuman programnya si kantor diatur pola makannya, lha cuman kan diatur pola makan duitnya kagak kan, cuman kite suruh makan ini ruang kagak disuruh kagak disiapin gitu makanannya dikasih tu list ya waktu itu dikasih listnye kita itu disuruh makan makanan yang kagak boleh berminyak. Et repot banget kita nyari di manah lah ternyata kan memang kudu buat sendiri ya kayak kayak ubi rebus et dah kapan kita mau ngerebusnya itu, kudu makan- makan begitu katanya bu buat ngeluarin racun segala macem aduh bodo amat enggak pakai ini mah gua mah, kita suruh beli buah et dah kita ma gua bukannye kagak resep, doyan tapi kalau kagak ada mah kagak kita cari ya namanya males sih itu, makan apelah apaan <hesitation> jeruk kayak gitu- gitu lha kita disuruh suruh konsisten gitu buat makan kayak gituan selama kalau nggak salah waktu itu sebulan lah sebulan penuh tuh dikasih list tuh daftar makanane tuh, et kita coba ya kagak jalan kali tiga hari ya namanya ada di kantor teman juga yang gendut juga, ayo coba ayo ayo kita coba, ya udah tuh kite coba dah tu kagak ada tiga hari, citing citing juga kita kita ape namenye udeh lah ah kagak kepake ni mah udah makan aja yang ada deh yang penting perut gue kenyang, udah dah tu besokanne pas udeh evaluasi ceritanye ni dipanggilin lagi nih yang perutnye nih, eh bener aje ditimbang kagak ada turun-turunnya pisan, lha gimana mau turun ya makan kita tetap makanan tetap goreng gorengan segala macem, lha buah- buahan segala macem kalau ketemu doang kita makan kalau kagak ya males nyari ngapain, lagi kalau kalau anehnye ya kalau kalau gue ya. Buah malah nggak suka yang manis kayak jeruk misalnya jeruk manis malah nggak doyan, kita malah justru ketemunya jeruk asem kalau jeruk yang asem kita enak malah makannya doyan kita. Itu kalau nanas nih nanas nanas manis nggak doyan asem enak tuh, cuman orang kan beda ya sama kita ya, jadi aduh udahlah kita makan aja yang ada sekarang mah, nggak perlu pakai ini jadi makannya sekarang <hesitation> yang penting pola makan kite teratur, olahraga memang kudu sebenarnye namenye buat kesehatan badan ya buat tubuh olahraga sebenarnya penting, cuman memang gua kadang suka bingung nih ngatur waktunya nih lagi coba cari waktu kosong gitu, kapan ya gua bisa olahraga tapi makan cepet <hesitation> cukup gitu dibilang banyak kagak dibilang kurang ye kagak tapi konsisten sebenarnya udah agak berjalan si gua misalnya makan pagi sarapan jam sembilan atau jam sepuluh pagi terus gua nanti ketemu makan lagi jam empat sore tuh, ya udah tuh dari jam empat sore atau jam lima sore gua stop tuh nggak makan tuh jam lima malam pokoknya ampe malam ampe ketemu lagi jam sepuluh pagi, cuman emang salahnye gue tuh kadang gua makan nasi sembarangan. Makannye gue tuh kadang ya itu tadi sarapan pagi ya mie ayam karena memang yang <laughs> terdekat mie ayam, lagi memang mie ayamnya enak ya, mie ayamnye tu mie ayam yamin. Dia tuh manis nah tapi dia itu bisa bikin pedas manis, pakai kuahnya dikit itu enak banget menurut gue ya. Ya udah tuh cuman gimana sore kita baru deh tuh kita ketemu nasi, nasi sama ikan nah ikan kita coba masih masih makan deh ikan segala macem, ayam kita masih makandeh tu cuman mau gimana kita mau sehat badannya, makan sembarangan segala macam yah udahlah kalau kalau memang ini paling kita coba konsisten olahraga. Walapun sih temen ngajakin ngegym katanya biar biar olahraga, biar badan apa target target kurus jadi makannya bisa apaan aje dimakan biar lebih sehat. Cuman kita atur waktunya dulu da ah namanya ngegymkan ngahabisin waktu ya sejam dua jam gitu ya, memang buat kesehatan sih harus cuman mau gimana lagi, ya udahlah nanti coba kita coba atur waktunya dulu dah yang penting kita atur pola makannya dulu nih. Jadi buka jendela makan jam sepuluh terus nanti gua coba makan lagi jam empst jam lima nanti gua ketemu makan lagi tuh, jadi sehari kalau orang bilang mah sehari dua kali, boleh lu makan sembarangan asal lu makannya jangan terlalu banyak, cemilan-cemilan jangan dulu deh, kalau kata-kata orang mah ya biar biar makan aja udah berat deh jangan-jangan kayak gitu jangan ngegayem bae kalau orang bilang mah ya, udah kita konsistenin makan dari pagi tadi jam sembilan jam sepuluh, sampai jam empat memang agak berasa di badan ya badan tuh kayak berasa agak enteng gitu ya. Ya cuman itu tadi tuh kalau udah telat dari jamnye tu waktunye jam kita makan ya kudu makan, kita telat nih makan nih udeh tu langsung maag perut tuh. Namanye punya peyakit maag perut jadi waduh udeh tu nggak ketulungan tuh, memang lagi coba cari cara lagi sih buat gimane tuh makanan kalau urusan makan mah kita makanan apaan aja kita habeg bae dah, yang penting perut keisi, kenyang segala macem.